halittaje ndiyam nii ɗon ɗuɗe sosai amma je mi andi mai wodi leɗɗe, paɓe, bole, ngarke, ngabbu ndiyam, ayu, dodon koɗe, tana, octopus